To na wiya ca tsighai va kwaku ba davawiyani subu ma tsiga khin cani a naka buya zhewali ɗi gha mana, ghi sinnau ni wuti hyi ndaka ɗa muni bu fatayu, ghi Sirma ni raa hyi ndaka ɗa muni bu dabaɗina, ni khijji hyi ndaka gha ɗa mun hyi bu laya subana ni fuɗɗi mun muni bu kwatayu ʒha ɗi sh’anin ni wayu <noise> yani bu niyya cimaran ba muna ummusi, ni khijji ni ghamasi, mun ghani wa khin cani mun ghi ndaka ummu bugi bu bagi ɓiyu wa kwa khin cani mu ghu ndaka cawi mun gma hyi ndaka ga ɗa Va mun muni Sinni ba bu P’iyatsagai bu kwa laya fatai ghi Sinna ko kayana ba wu bhuwi wi P’i Suban Subu muna tsiga khin lthini wai ba hyi ndaka buja Va mun Bako Dafulani, <noise> halan be’e yani bu muna umma be’e mun ghi laya fatayu ghi ghi laya multhi yu mun ga muna ƙwala’a ghi kaya subana.